kalo untuk pakaian sehari-hari dirumah yo kek biaso lah pake celano pendek, terus baju-baju kaos biaso, dak ado kemano-mano jugo kan kecuali kalo misalkan mau keluar gitu mau jalan atau mau kondangan nah itu baru keluar rapi-rapi, kayak make celano jeans, pake kemeja, kalo kondangan tu biaso nyo yo celano-celano dasar lah terus pake baju batik, kok selebih nyo kalo di rumah yo pake celano pendek lah, baju-baju kaos, singlet kecuali kalau mau berangkat begawe tu mau begawe yo pake baju-baju kebun lah baju koyak pun din pakek